Ha ela é fa zah ze raiky fogna eto ambony tany e raha ataoko é fa za tegna miaigna fa za malôha tegna mivavaka é tegna mivavaka zah satria antegna za raiky eto ambony tany akagny aketo za tsy ataoko ambaninjavatra fivavahana avekeo za mihinana za avakeo za mandry za tegna miaigna zaha é fa ts- Zanahary tsy ataoko ambani-javatra lasiteky zay le hevitrinaka.